Hay, ianao zainy ndray leroa mahay plasy fihinanantsika zay ary amin'ny hôtely maman'i Bako ary, tsara ary, ary sady varinazy mba ein tsy vary stock karaha maimbo tsy hainao ifananaovana ndraiky bakeo kabakanazy matsiro, io zany misy filao ao, misy makobo ao ein, misy sahobaka koa. Tsara jiaby zany sady bakeo za kaofa mihinana ao matsiro be mihitsy zany za mazoto mihinana.